Ya, teleskaopy i ndraiky, misy lentille zegny <hesitation> agnatin'izy igny akao, de igny zegny no afaka <hesitation> magnabe na hoe <hesitation> ya e mam <hesitation> magnabe le sary hitantegna <hesitation> le raha hitantegna na raha zahavantegna agnatiny ôhatra antegna zao mizaha raha amy lagnitry de kaofa mampiasa agnanjy antegna de lasa karaha maventy be izy hitantegna nefa lavitra be misy agnanjy.